Ny agne ty asao aspiratera ao zane, laho misy ty raha teao ho liovane, atao tiao halio zane reke fe tana ty raha fe tsy azo tanane zane reke le iny ro atao eo manahaky vava mitroky raha io zane rehe mitroky <hesitation> rehe, aspiratera ty mitroky rahao, i ka mitroky loto na deboky zay, na raha malotoloto na akatakata zay nafa anatiny agne le iny ty misinto aze bakao le raisy i aspiratera iny me zay